Rait <noise> tan <hesitation> kan rof te nating kat ror vavainy, nyo nyo nating tagei rou ya. tan kat tan fa ainy, fa ainy ya mes e pomimon fei vevean kat rof ti ya nan, ra fa ainy ror ya. Kat roro tagei ro nuo tana mes te nating fafasung farof non mes. <noise> mes te rak minon ra mas fafasung farof ror ya, fo kat ror to ya nan, an kat rof to ya nan, nainy ra tagei ror a mes kat fi non kat rof to, ra kan ma nom ya tsonyo, nyo nating fi rou ya nei, kat rof ti ya nan te nating kat nom a mes to fatok iny non ya, nyo kan ma kat ya. Nyo kan ma kat ya, nyo ma vovou iny ya, nyo ma kat ya tana mesmes tan farainy a mesmes, sei ye sung minon ves non inyiu non e nyo ma fa ainy, nyo ma fa jiu ya, nom a aurom ge nyo ma fa goros farok kainy ya, nyo ma nom ya nyo te fa goros ya. <noise> ai nan fo kat to ya nan, fo kat rof nating tgei ro nyo, mes kat rof tagei ro nyo tana mes te nating kat nom kat rof tana mes te nating manats non vegiau, manats non vegiau iny tagei rom a rof tana mes to ya nan, ai ruak iny rof non, nainy ra ina fuan monats ror fo vegiau tana fo vainy tsian. Te ka ror jias, gumgum ror jias ra tagei firor nei, kat rof to ya nan <noise> kat rof to ya nan ma ka ka tsonyo an kat rof to ya nan ma ka tsonyo an kat rof to ya nan ma ka tsuma nyi ainy tagei rom a rof, ainy faruak rom a rof tan tou kaka tsumanyi nyo ma tagei babainy vaare na mes, nyo ma fa ainy ya mes ge nyo ma fiko na mes ai te no me nyo ma tagei babainy vaare ya, nyo ma kisuf kainy vare na mes, mes tiya non ka non <hesitation> mes ti ya nan kat fi non to, nyo ma mangir ya. Mangi mangir a mes to ya nan, farei kat rof te mangir fi rom manyi na tsivom. mangir a mesmes. Ai fo kat rof to ya nan, faruak non a rof tan kaka tsumanyi ana nyi te tagei ya ten sei kat non ya ainy kkan vovou ainy rom ya, fo kat rof to ya nan nainy ra gima ror kat rof <noise> ra tagei firor ya nei, ra fa vevean ror san ra ma ka men fo kat rof to ya nan tan mangir a mesmes, ra te fa ainy ya, ai nan kat rof to ya nan, ge sei te kami non a painy rarav a takema ye ka minon rog takema, fa rog fainy ta painy rog ma rog ya. Sing na rom manyi ma fakouts ya ta painy fats ge sa, ra ma faan. Kat rof toya nan ra ma faan ana ra te taga mes toya nan, farei ainy te fakouts rom ya, ka minon mangir, mangir tsian tsumanyi ana nyi kan ka mirom mangir tsian tsii nya <noise> kat rof. Nating tagei ro nyo tan tou kaka tsonyo, nyo nating tagei fi rou ya nei vainy te nating kat ror kat rof, nating miror gumgum rof. Faruak non a rof komana numa iny guei favot. Te ka fi rori <noise>